Naisha pwa wa nya tsi mbǝ pan-panai mbwa taw swi, swara sǝ rǝ shinkafa, ma gha ta shinkafa na, má ghá fai má gha hwara ghui na, wana mpǝ mpántɡhǝ gyiw gyi, wana fai shagha tǝ ghui, wana kwa ru ghui, nǝ gha zǝghǝ yamwi kwa ma za fǝi vǝ na, nǝ gha twi shinkafa kwa, ma za ndza nggyara nggyihu na, nǝ gha cimǝntǝghǝ sarǝ, nǝ gha dyi ˈiyi ghǝna sai ba ɗaɓǝ nǝ ghǝza ta, ˈyi wa swi daw-daw nai mbwa ɗǝ ɗaɓǝ nǝ, nǝ mbwa ta, wa nai mbwa ta shi nǝ tsǝnǝ, wa nai mbwa ta shi ƙha swa shi na mbǝw, wa nai mbwa ta shi nǝ sǝtǝwi, wa nai mbwa ta shi doya, wa nai shi nai mbwa ta shi nǝ gǝda kwi, wa shi nai mbwa ta nǝ nǝ ˈyi taliya ƙha. Washi ƙha, wa shi ki daw-daw sai mbwa ta nǝ. Kimbǝ naghǝ zhi swu gha bwayi swai mbwa tǝ ta nǝ. Swai mbwa ɗǝ ɗǝɓǝ nǝ mma bwayi, wa ra sǝ shi ˈyi gǝdakwi, <hesitation> mbai ma ká mban ta nǝ mbwa ɗa nǝ ka mban ta shinkafa nǝ mbwa ɗa kána tsǝnǝ, ka mban ta nǝ mbwa ɗa kalama tsǝnǝ mbǝ ká mban fǝ nǝ mbwa ɗa ƙha rǝ ghui, ká mban sǝlǝ ˈiyi nǝ mbwa ɗa daw ƙha ghǝna albasa, ká mban nǝ mǝlǝ sǝtǝwi nǝ mbwa ɗa daw mbwa ta shinkafa daw. Wa naghǝ zhi swu shi gha nai mbwa tǝ ta swa zǝmǝ nǝ, nai mbwa tǝ ta shinkafa nǝ. Na ghǝzǝ ƙha ghǝzǝ na shirǝ ya kim nai sha gha. Má dzǝvǝ kuma má wu yi mma nwu mma. Wa tsǝrǝvǝ ghuma mmai mma kimbǝ naimwa ghyi, wa namai kǝla ghuma. Na nǝ panai ghuma tsǝw kimbǝ naimwa ghyi, panai ghuma taw swi. Má ndwa taw swu na nǝ ndwa rǝnka fǝ namalaghǝ tǝ vapuna nji. Nǝ namalagha nǝ panai ngura taw sǝ nǝ za dlǝdlǝɓǝ, má namalaghǝ gha dlǝdlǝɓǝ taw sǝ ko dzǝvu kuma nǝ ˈyarǝghuma sǝghǝ vaingǝ nanta zala ghǝzǝ, nǝ za kǝl na wi sǝghǝ mban taw sǝ. Ma panai gha taw swi nǝ za nanǝ panai gha nǝ mǝlǝ pwangǝ ndǝrǝ. Nǝ gha mpǝ mpántǝghǝ gyiwkyi, nǝ gha zhai gha hwa ghui kwa hurǝgyi, anǝ hwa ghui kwa nkalo ma. Nǝ mbwa mpántǝghǝ hurǝgyi, nǝ mbwa mpántǝghǝ paiɗa, nǝ mbwa mǝlǝ nǝ mbwa tsǝtsǝghtǝghǝ yaghwangǝ kalǝma tsǝtsǝghtǝghǝ. Má gha ɗarǝ nǝgha dzai hwa ghui kwa nkalowi wa ɗyi shi, wa zughai dlǝdlǝɓǝ ɗyi kǝla gha. Má gha ɗarǝ nǝ gha nǝ swa zǝmǝ kwa shagha kalama twi, wa zughai dlǝdlǝɓǝ mma kalama tsǝtsǝghtǝghǝ swi. Ghǝzǝ nai mbwa dlǝdlǝɓǝ kǝla ˈyi gwi ˈyi mayi. 'Yi ma 'yi má ˈyi maya ɓǝɓai dlarǝ pǝdlǝm na, ghǝtǝna gyigyi ˈyarǝghum mbǝ nantǝn ghyiw, ghǝtǝna mpǝ mpá gyiw kyiw, ghǝtǝ ɗa yamwi dzǝgha dǝghǝ yamu, ghǝtǝna to tsu sai tsǝtsǝwǝ. Nǝ hya tsǝ ntá ntǝ ntá tǝghǝna mbwi. To má mai mai mai ya hadlǝn nǝ ˈyarǝghum na, ma hya dlarǝ pǝdlǝm wa hya gwi gyi-gyi ˈyarǝghum na, nǝ hya taw swu na, nǝ hya tsǝ hwa ghui, nǝ hya tsǝtsǝghǝtǝghǝ swu, nǝ hya mpantǝghǝ gyiw kyi zhai hya hwa ghui kwa hurǝgyi. Mbwa hwa ghui mbǝ ɗyiw ghǝi mma kamban dlǝdlǝɓǝ nǝ ˈyashigha ghuma ɗa kǝla ghuma, namai na mbita ghuma ma hya sǝghǝ kǝlǝvǝ, wa hya wa ˈyarǝghuma sǝghǝ vaizhi zala ká ghǝtǝni ká mban nǝ hya ɗa panai gha mǝli. Ma ɗarǝ gha na, ghá tsǝtsǝghǝw swu, ghá mpa gyiw kyiw, ghá taw swu ƙhǝi nǝ sǝla gha thlǝ mma. Kǝi nggyi tsǝtsǝghǝ swu ɓaw, kǝi nggyi tsǝtsǝghǝ mpa gyiw kyi ɓaw, kǝi nggyi tsǝtsǝghǝ taw swu ɓaw nǝ za rǝ ndza kimbǝ ɗya. Ko panai mbwa ta shinkafangǝ má kǝi shirǝ ɓa panai mbwa taw to nontǝ ma nǝ mbwa rǝ tǝw fǝ gwi bǝldyifǝ rǝghui gha, mbwa shava ntsatǝghǝ nǝ mbwa tǝghatǝghǝ pudlyi mbǝ ghǝtǝni dapala mbǝ shinkafa nara dlaw. Nǝ hya rǝ tsǝw fǝ gwi bǝdlyifǝ rǝ ghui gha. Mi ghǝtǝnǝ nanaǝ kǝla ghaw ghá mǝlǝ panai gha mǝlǝ nǝ hya nanǝw panai-panai gha mǝlǝ nǝ hya dlǝdlǝɓǝw. Ghǝzǝ ma ghuma mai ra kǝlǝ zhidlyi wa tsǝrǝvǝ nǝ hyi dlǝdlǝɓǝ swa ká namai na mbǝ sǝla hyi na nai hya yá. Domin sabuda nǝ hya sǝghǝ mǝla nantǝn zhidlyi nǝ hya sǝghǝ kǝlǝ nantǝn zhidlyi dzǝvu kuma. Ma ɗara mbu nǝ mbwa tsǝtsǝwi, nǝ mbwa tsǝw ntǝn ntá ntǝn ntá, swa ghai vala ndu dzǝvu kuma. Ƙhǝi thla zughaw ndu mma nǝ ntǝ ntá miyi mma nǝ ndwa tsǝtsǝwi, nǝ ndwa tsǝw ntá miya ntǝn ntɑ rǝ wuro ˈyi dǝdaɓǝ dzǝgha kuma mbwi swa gha tsǝrǝvǝ. Má nara tsǝrǝvǝ nǝ malagha ndza nǝ za dlǝdlǝɓǝ swara tsǝrǝva ka ˈyashigha zǝ mbǝ ghyi namai aci hyi rǝ ndza mbwa tsǝtǝwi nǝ hya rǝ sǝghǝ ɗatǝghǝvǝ, tsǝtǝwi kulǝ swai za dǝdyi sǝghǝ kimbǝ ndza. Wa ˈyashigha mban dlǝdlǝɓǝ swa sǝrǝrǝ kimbǝ tsǝtsǝwi, wa mban ghǝlǝ. wa ˈyashigha mban dlǝdlǝɓǝ ndza ɓǝbia bway kimbǝ tsǝtsǝwi, ghǝzǝ swara sa ma mai ra kǝlǝ zhidlyi na hya dlǝdlǝɓǝ ndza ka namai mbǝ sǝla, ˈyi taw swi, ˈyi panai mbwa mǝlǝ ghyi, ˈyi mpa gyiw kyi, ˈyi panai mbwa taw s ta shinkafa, kambǝragha nǝ shinkafa ndza ndǝrǝ nǝ gha dlǝdlǝɓ ghǝzǝ panai mbwa mpa gyiw kyi nǝ gha dlǝdlǝɓa ghǝzǝ panai mbwa mpa gyiw kyi zhai mbwa taw swi, nǝ mbwa ɗavǝ yamwi dzǝgh dǝghǝ yamwi, zhai mbwa taw swi, nǝ mbwa tsǝghǝtǝghǝ shagha zhai mbwafǝ rǝ ghui. Ƙha ra tsǝ nǝ mbwa dlǝdlǝɓa ka namai mbǝ sǝla ghuma, má ndwa nja ndwa tsǝw na kǝi dlǝdlǝɓǝ rǝ swa ghǝi zha namai kǝla ghumaw nǝ namai ya rǝ sǝghǝ ɗantǝghǝ vǝ ghǝzǝ nai gha ra fa na a wa zugha zana ɗantǝghǝvǝ zǝhwi ndwa gǝgyi ˈyarǝghum rǝ ghǝnangǝ ma hyi ma kambǝragha nǝ hya ndza mbwa ɗǝɗǝrǝ dzǝvu kuma, nǝ ˈyarǝghuma sǝghǝ vǝlǝ zala ra tsǝrǝva ka ghǝtǝn, ghǝzǝ na shirǝ ya kimbǝ yake ƙha. kimbe wa mbwa ta na tata, wa mbwa daɓǝ ghǝna shinkafa wa doya shi nai mbwa daɓǝ nǝ, wa tsǝnǝ shi nai mbwa daɓǝ nǝ na unci kǝlǝ thlya vǝ, ˈyi nai mbwa daɓǝ ghǝni gǝdakwi nǝ za unci kǝlǝ thlya vǝ, wa nai mbwa tá shi jaja, wa nai mbwa mǝlǝ shi sǝtiw shi daw rǝ gaifai nǝ mbwa ta shinkafa dawi, ma zha mbwa ta shinkafa zha ma sai nǝ mbwa mǝlǝ ndǝrǝ aci mbwi rǝ mpurǝ hahai mbǝ ko dlapala shinkafa, nǝ mbwa tsatǝghǝ, nǝ mbwa tǝghatǝghǝ ma swuna ra dla mbǝ zhai mbwa tsǝghǝtǝghǝ ndǝrǝ zhai mbwa fǝ rǝ whui, nǝ za kyavǝ ndǝrǝ, má kyava zǝ ndǝrǝ na, nǝ mbwa dlǝra ghǝna yamwi mbǝw gwi nǝ za shiw hwi yamwi zhai mbwa kǝlǝtǝghǝ sǝgha rǝ ghui, ƙha nǝ mbwa ta shinkafa. Má panai mbwa ta ɗai mana, ɗai nara sǝ tǝ kontǝhwi, ka ta kontǝhwi nǝ mbwa ɗa, ka ta ndai nǝ mbwa ɗa, ka ta ˈiyizǝw nǝ mbwa ɗa nǝ kanaji, ma kanaji mma na wa kǝlǝ vǝ nǝ za ndza bǝfǝ, ndǝrǝ na mǝlǝ thlya va ndu, ma ra sǝ nai mbwa ta ghǝtǝni shinkafa na wa stew shi, nai mbwa mǝlǝ tǝmatǝr nǝ mbwa nta ghǝna ghǝzǝ, ˈyi thyi nǝ mbwa ta nǝ. ˈYi alabasa ma nǝ ndwa dǝyi sǝghǝ mbǝ ghǝtǝni mbwagula swai mbwa ta nǝ, wa tsǝrǝvǝ mma nǝ ndwa rǝ ka mǝlǝ swa zǝma ndǝrǝ nǝ ndwa ta nǝ ndwa zǝmǝ. Domin nǝ thya vonda ndza ndǝrǝ aci rǝ zǝlǝghwa ɓǝɓai rǝ sǝghǝ dzǝmbǝ, mi ndwa nǝ va nji ndǝrǝw, ndwa mǝlǝw swa zǝma ndǝ ndǝrǝ nǝ ndwa taw nǝ za sǝghǝ ɗatǝghǝ vondwi, ama ma ndwa zǝmǝ swa zǝma ndǝ ndǝrǝ nǝ ndwa mǝlǝ shinkafa ndǝrǝ nǝ ndwa ta nǝ ndwa ta nǝ tsǝnǝ, nǝ ndwa ta nǝ doya ɓa nǝ ndwa ta nǝ <hesitation> taliya ƙha na ndǝrǝ nǝ vondwa ndza. Má ɗa gha nǝ gha ta gha ghá mǝlǝ shinkafaw nǝ gha fǝ gha rǝ ghui, ˈyi hahai mbǝ, ˈyi dlapala shinkafa mbǝ nǝ ta kǝlǝ vondu ɗya ghǝzǝ na kǝlǝ zǝlǝghu sǝghǝ ma ɗya dzǝmbǝ vondu ma ndwa ndza ɓǝfǝ nǝw. kullum jighǝni ndaidyangǝ ghǝzǝ nai ɗya kǝlǝ sǝghǝ, ghǝzǝ swara sa ma malaghǝ na nǝ za ndza kimbǝ ghyi ndwa mǝlǝ, ndwa mǝlǝ ɡhyi zǝ. Nǝ za mǝlǝ swa zǝma zǝ ndǝrǝ nǝ za kya ndǝrǝ kambǝragha nǝ za kǝlǝ vǝ. Nǝ zǝlǝghwa ɓǝɓai ma ƙhǝi ndza ɓa mbǝ vaw ndǝw. Kyikya swara tsǝrǝvǝ nǝ malagha mǝlǝ mi ndai na ta gha na nǝ gha tsǝghǝtǝghǝ ndǝrǝ, aci ɗya ndza rǝ nǝ gha ɗarǝ ghunukwi mbǝ ndǝrǝ ma don ma ghunukwi na wa tsǝghǝ ɗya mbǝ vondwi zǝlǝghwa ndu zǝlǝghwa ɓǝɓaiya cika sǝ ndu nǝ ghunukwi, ndǝrǝ ghunkwi na tsǝghǝtǝghǝ ɗya kimbǝ vondwi. Nǝ ndwa kya ɗaingǝ ndǝrǝ nǝ ˈyi tsǝnǝ ka ta ndwai ka ta ndwai nǝ mbwa ɗa nǝ tsǝnǝ nǝ ghunukwa sarǝ mbǝ ndǝdǝ ɓa ˈyizǝw ma. Ka mban ta nǝ gha ta nǝ tsǝnǝ ɓa kanaji nǝ gha ta gwadazǝ, ma mbwa ta ɗai zha nǝ za kyavǝ ndǝrǝ aci rǝ ndza wa mbwagula swi shi kimbǝ narǝ nka mǝlǝ thlǝnǝ mbǝ vǝ. Ƙha nǝ mbwa ta ma lǝutahyi a mban ta lǝutahyi nǝ gha ɗa nǝ dlawi ɓa tsǝnǝ ko kuma ka mban ta nǝ gha ɗa nǝ tsǝnǝ ɓa kanaji lǝutahyi ɗai ghǝzǝ ƙha ghǝzǝ nara tsǝrǝvǝ nǝ ndwa rǝ ka mǝlǝ ndǝrǝ nǝ ndwa ta a ndwi dlǝra nǝ ɗya zhai ndwa ta ma nǝ za kyavǝ ndǝrǝ zhai ndwa kǝntǝghǝ sǝgha rǝ ghui ƙha ma wa mbwagula ɗai shi har naisha ma kontǝhu na wa ndǝrǝ nǝ ndwa dinga ta nǝ kanaji, ma kanaji na wa za mǝlǝ vaw ndu ndǝrǝ, kanaji ghǝzǝ na mǝlǝ vondu ndǝrǝ kimbǝ kontǝhwi, ma ɗarǝ gha na nkwai nǝ gha ƙhǝdlǝɓǝ ƙha daga ghǝzǝ ghǝna shighǝɗǝ na swa shi nai cighǝfara mǝlǝ kha ghǝzǝ ghǝna shighǝɗǝw ma kanaji kimbǝ, kanaji ghǝzǝ na mǝlǝ vondwi ndǝrǝ nǝ ghǝza mǝlǝ vondwi ɓarǝɓari ma gha zǝm ma ndǝrǝ nǝ gha fa nǝ gha zǝm ghǝzǝ swara sa nǝ mbwa dinga ta kontǝhwi nǝ kanaji a mbwi cika ta daga kontǝhwi ghǝna shighǝɗǝ ma, ɓa kanaji kimbǝ ra tsǝ nǝ mbwa ta don ghǝzǝ ra tsǝ do ghǝzǝ na ghǝnǝ vondwi nǝ vondwa ndza ndǝrǝ. Wa mbwagula ɗai shi nai mbwa ta har naisha mi gha ta ɗai thlyi ko nǝ ndlaw wa tsǝrǝvǝ thlya zha nǝ tsǝghǝ nǝ gha fǝyi yamwa fufwi nǝ gha sǝghǝ rǝ luma nǝ gha zǝghǝ rǝ ghǝnangǝ nǝ gha tsǝghǝtǝghǝ ndǝrǝ nǝ gha tsǝghǝtǝghǝ ko swo makǝn nǝ gha tsǝghǝtǝghǝ. Nǝ gha twi kwa shagha nǝ gha thla alabasa rǝ ghǝnangǝ nǝ gha twi maggyi dzǝgha rǝ ghǝnangǝ ghǝnǝ onga nǝ gha fǝrǝ ghui nǝ thlya za kyavǝ ndǝɗǝ ma mi thli kyavǝ ndǝrǝwa wa kǝlǝ zǝlǝghwa ndu sǝghǝ mbǝ vǝ ghǝzǝ swara sa nǝ malagha ndza malagha mǝlǝ <hesitation> swa zǝma zǝ ndǝrǝ aci rǝ kǝlǝ zǝlǝghwa sǝghǝ sǝghǝ kimbǝ vǝ ghǝzǝ na shirǝ ya kimbǝ na hǝnyi to swi wa ya thlǝrǝ ƙha, kimbǝ na yake. Má gha fai thlyi rǝ ghui na, wana mǝlǝ ndǝrǝ na, wa na fai rǝ ghui na, wa kyavǝ ndǝrǝ na, mi sǝsǝl sǝlǝ gha na, nǝ gha sǝlǝntǝghǝ ndǝrǝ mi ngga luma gutan na nǝ gha sǝlǝntǝghǝ ndǝrǝ zhai gha kǝlǝntǝghǝ sarǝ kwa ˈiyi ama mi ghǝi sǝlǝntǝghǝ ndǝreǝw na wai yá ntudlyarǝ nontǝ ma nǝ za ndzǝghunǝ pa shighǝɗǝ ghǝzǝ swara sa nǝ mbwa dlǝra ɗai rǝ ghui nǝ za cidlyivǝ ndǝrǝ sǝlǝntǝghǝ ndǝrǝ kwa ˈiyi do sabunda nǝ za gyara ƙhǝi nggyirǝ ɓaw ma dlara mǝlǝ gha ndǝrǝ wi ɗantǝghǝvǝ, ma mǝlǝ gha ndǝrǝ wa ggyara har nǝ za mǝlǝ luma na mǝlǝ ka ɗantǝghǝvǝ va kusǝw toh sai wa tsǝrǝvǝ ma ghuma mai nǝ ghuma rǝnka mǝlǝ ɗai ghuma ndǝrǝ nǝ za ndza ndǝrǝ má ɗara mbwi a a mbwa mǝlǝ ndǝrǝ nǝ mbwa taw na gha nǝ vǝ gha ma ƙhǝi ndza ɓa ndǝrǝw wa tsǝrǝvǝ nǝ ndwa rǝnka mǝlǝ ɗai nji nǝ za ndza ndǝrǝ sabunda nǝ za ghǝnǝvǝ.